<hesitation> patuari waya nyaku simekola te kayi te sma jadi <hesitation> pa yangan kutea tani karna sapa seja kumuda pe rinteke kasa nyaku wali- wali setuah hetuakeng keih setanne karna sapa karna dulu keiripe simekola kaiu iki sma te tetap marengi wiam banua tetap tani nitu mbaya waya minamo wali <hesitation> sapa itu mina moali kaas wiam banua karna sapa eni tute pancarian karna sapakang kei karna <hesitation> mancari wiah pengumaan mancari wiam pengumaan dei kan te dei kan te oki ehm enoki <hesitation> paidonte tawitu mengasu watan newese mepayang karna sapa contoh baya se baya se Metani emancari weam pengumaan seoki nea kanni torokanni sekolah kei <hesitation> engkeluarga <hesitation> maka tokang kuman sehoki se weangga gengis sedoktor, tomiki mikerenea mungkin neakea sapa kwan tadi pedehal diketua neah entani itiih <hesitation> mbaya e ne do nimana maea emoali- moaloit jonto seut sunamo seut semasopi nitu kang linaran nedeeh ene pemerentah linarang ne polisi padahal nitu se me menopite se masi wocaptikus taan ne sewewean se s. Th sesarjana teologia sembuaean marter teologia sebuaean se prof sebuaean se doktor karna sapa semasopi te pewangker padahal di ketuan nea ne pemerintah sikimo siponge witu lolola kula lewo lang tut lolola kuasa kumo. Asumber kejahatan sia tinewelew mana mungkin kwa sikku siaku mo kayo toulen sasia kumo tes sekedar kesehatan kan ne engke wangunitu jadi sabuat nyaku empertanian tiih eh <hesitation> sumiwoki <hesitation> topangenine pemerintah rior maan itu manti keitani tetaan embaya waya baik wiang keluarga bakang nge wia negara ta empertanian nepoko edulu mea kuman sepermesta dulu mea kuman se tentara dulu seih sepetani semea kuman maan kiok senian jam senjata kaan sekuman se petani engkan ental deih sinepih engkanen neate lakarna sapa setentara kwa weta yah kong murah masuwatkan nikei keluarga mante taldei tea mante tukan tuana taan kimekan kan maante tukan tetuanna jadi eh bilangan tani teih memang yah satoroite Tane mekeih tumanem miam pertanian ka pedis, entana mei kiok dei mou dei mou lei dei mou lei harana di mola si witori lei hasil karna sapa entimariso wayam baya ensubur nentana timarisou waya jadi mbayap ehasil musti wean katu kwa epupuk sarila epupu biasa pakae man kuman nokakaput sedang kaput rasa- rasa rimou weh mamuali jiasesa toroi tempupuk yah karna sopa maan ki pasa be paar hasil sela sari lei pupuk yah kumura, jadi <hesitation> weala weari pupuk kei rior kiwote wopet tae ka ela saratus taon tanya ri mo kuman yah mate terior reen, jadi entani tiih maantukayo wisa tiro laleos karna maantu pekinea tani ite panggap nea tela enteng sitani taan kenyataan weangkan sisekolah tinggi Woweangken si s. Th, si m. Th, si prof, si doktor karna tani te jadi <hesitation> eni tute <hesitation> wangu- wanguneni sapam peo sapa pe we tuntana rioranna mowangun <hesitation> hasil nitute jadi entani tiih weane lagenang oki karna tanumom pila kulat kali nitute wonaah.